Aja naranja yo'o, mango yo'o, chika yo'o, ti koa yo'o, ho o on. id mispero yo'o, ho o on. id ti an di nrastón, tikahua, ho o on. ko ha a an. ti- tivako, tivaco kuan, tivako kui, a tivako kuan, tivako koa, ho o on. kua kini nó ña noña uhu xa navidiyó xanri, to xaxhí via xhí sanria ta kenria ta kanri ha a an xa ta nrui venri u jum.